Ret ku ti kɨ nin ɗom aa, aa a ku ti ka pɨ fir ee? Ɓe kwaan a ɗom a ku ret ku tika nin ɗom. Pee ku tika nin ɗom ni, ɓe nga pee ɗom ngurum weet, nga pee ɗom njep, nga pee ɗom mop ku a ɓwaan mak, nga pee ɗom mop ku ka. fir mop nga pee ɗom mop ku mop fir yi nga. Ɓe ɗom ndeeni kyek shi kaata ma, kwaani pee met mee pɨ fir ku ti mop ngap pɨ gag mee fir nga kyek. Ɗang ɓe baa nga ku ɗom mu ngurum ni mop yi poo en ka muw. Kat ɗang nga ku ɗom mu ngurum ni mop poo en ka, ɓe a ni. Ɓe nga pee ki kɨshak ku nurum ni mop. Nga pee ɓam mop, nga pee le sar yi mop yi weet membii ku kat mop kɨ ɗom ni. Kat membii wen mop, ɓe nga pee pɨ ni mop. Mop ku ɗeng ɓal, nga pee ɓam mop. Mop ku ɗeng siki, nga pee eep mop. Mop ku ɗeng sar, nga pee yaa sar mop. Ɓe mwaan pee ki kɨshak. Ɓe yil ɗi kat so kɨkyeen, ɓe pee mun kat so kokorong. Kat mu so kokorong, ɗikin cin mbii weet, ɗang baa mun ku ɗom muw, ɓe mu kat mbii ndeeni mop weet muw. Kat mu wal a ku ti mop pɨ fir mun kyek, ɗang ɗeng mun ku ɗom mu shak, e mu cin a rang mu so kokorong ɗi naar munun ee? Ɓe mu cin a rang mu so kɨkyeen ɗi ɗikin mbii ku mun kɨ ɗom ni ɗi ee? Baa mu kat so kɨkyeen, kat ɗeng mun ku ɗom muw. Kat mun ku ɗom, ɓe naan pee leng ar mun. Kat mun ku ɗom, ɓe pee kat so kokorong ɗikin mbii ku munkɨ ryee cin ni kɨ yil mun. Pee ɗaa ɗom kunan; ɗaa ɗom ngomtak. Ɗaa ɗom ngomtii. Ɓe kat kwaani pee nji ku ciin, a lap. Ɓe a ɗom lap ciin shini shini. A lap ciin poo laa kulee a lap ciin poo ngu ku fir a lap ciin poo mop ku mun, mop la mun ɓit ku kume. Ɓe a ndee pee pɨ so kokorong kɨ yil. A ndee pee pɨ so kokorong ɗikin mwaan ku mu cin weet kɨ yil ndeni. Pee kat ɗeng ɗom pee muw, be kwaanga ku ka ɗom ka a kwee fir kyek, ɓe ka kat membii muw. Kat ka ɗom ku ti mop pɨ a fir nga, ɓe koo so kɨkyeen, ka kat muw. Ka teet a pee kaa ɓum ku ɗeng kyeen.